दूध म्यार हिसाब से द्वई तरीका हूदन एक जू वनस्पतियों नकली मानवसिथैटिक और पशु प्रदत गाय भैंस मा बनस्पतियों मा स्तनधारी मुंगफली सोयाबीन आदी य दूधो म नी आंदन दूधो जू प्रकार हूदन ऊ कई प्रकार हूदन विटामिन और मिनरल भरपूर हूदन